Iu pensu ca un cani havi lu bisognu di fari tantu eserciziu fìsicu ogni jornu. Li cani sunnu armali ca hannu lu bisognu di spaziu pi cùrriri e 'un sunnu fatti pi stari attaccati a na catina o stari intra un appartamentu. Si dici ca li cani grossi sunnu chiù lagnusi di li cani nicareddi. Chissu pirchì li primi stannu chiù tempu curcati in terra e si sùsinu sulu in casu di bisognu, mentri li secunni sunnu sempri a jiri tampasiannu. Chissu nun voli diri ca li cani grossi nun hannu bisognu di fari eserciziu fìsicu. Tanti studi hannu dimostratu ca li cani grossi, pi sviluppari na bona ossatura, hannu lu bisognu di fari tantu movimentu duranti lu sviluppu. Cu' si pigghia un cani pi cumpagnìa, havi a sapiri ca ogni jornu è importanti nèsciri pi jiri a fari na passiata. Chissu è importanti pi la muscolatura di lu cani e a tanti àutri cosi. Disgraziatamenti ancora si vìdinu cani ca stannu attaccati a na catina di jurnata sana. Li patruna nun sannu ca facennu chissu, stannu facennu un dannu enormi a lu cani, sia pi lu caràtteri ca lu cani sviluppa e sia pi la saluti fìsica di lu stissu.